Utele mom, mëënţíj utele ní untab këëmbëraŋësir uncí mëënka kúraŋ. Këëmbëraŋësir uwël ná kúraŋ, uler uwí mbëraŋësirunk ambá këëntában uwël. Këëntában uwël këëruká káampurir pëënten uwël. <hesitation> inteeneewee dël di? Mëëmpurir pëënteen dël ifilëëm, teen dël iteyátër uwala mëënsuurënal ngí pëëmpíban koo dí umundu, bí wumundu cíikatuk káado. Uwël uwí utele pëënáariwun.